Pi cuntrastari lu bullìsimu nni li scoli cridu ca è necessariu spènniri tantu tempu a nsignari a li picciriddi ca lu rispettu pi li pirsuni è mpurtanti e fari capiri ca pigghiari pi fissa a l’àutri nun è giustu. Pi ddi carusi ca fannu li bulli iu li obbligassi a puliziari la scola pi na simana accussì mpàranu ca si fannu ancora li bulli, hannu a travagghiari e fari pulizìa. Facennu chissu, si riduci lu bullìsimu nni li scoli.